Regny zany fomba andesandreo mialy, lafa misy biby tsy mifagnaraka amindreo na tsy mifankahazo amindreo, de amin'ny alalan'iregny rô fiarovandreo gn'aindreo. De mbô regny avao koa no ipetrahan'ny karazam-boro am'lohandreo eo; zany hoe misy avantage zany reo, misy an'igny tandrokandreo igny mba tsy hoe ho teriteren'ny biby na hoe misy ny biby magny reo de hoe ilai-potsiny avao reo fa tsy maintsy mampiasa an'igny.